اه أعتقد إن الشعر له حضور قوي في العصر الحديث دي حاجة أنا ملاحظاها وملاحظة انتشاره كمان لأنه هو في الأول والأخر هيفضل وسيلة للتعبير عن المشاعر والأفكار في كل زمان ومكان وكمان فيه تنوع حالي في الشعر فيه شعر حر وفيه شعر رقمي وده بيسهل ان عدد كبير من الناس يوصلوله وكمان مواضيعه كتير دلوقتي سياسية واجتماعية وغيرها.